Ruk'wu tew ke rya jun ke qulaj qa kwirik jun ve rqul jun ruk tant teuw kerb'an ajk'ori pqtinmit ke teuw kerb'an aves chi qtij ry'a sakat para ke tkal xt'owik wu qq'ul va komo arewa wu qq'ul kerya dor rwi jun kq'oxwik rqan rq'ab' kery'a keq'oxwik tod nu rum wu teuw ruk wu klim aves wun teuw qb'anik vien kerb'an rechi kery'a ver rqul kery'a jun qakwirk jun kt'ojnaj kt'ojnaj kada noch kada mañan kt'ojnaj kertij chi jun ry'a sakat pake tkal tutzrin tal xtok'wik